Raha ataoko zagny tombatombatombagna eo amin'ny raika amby roapolo minitra akeo fotoagna laniko agnatiny andro raiky, noho zaigny atao fois sept zay mahita cent quarante sept minity fotoagna laniky amin'ny finanankanigny mandritrin herinandro